Ina loaʻa wau i ka palapala ʻaina mai kahi kanaka e huli i ka waiwai o koʻu hana ma hopę o kela e kau ma ka moku nana I ka palapala a hele i kela wahi, ma hope o koʻu huli ana i ka waiwai lawe wau i ka hale a hoʻike i ka ʻohana a Laila noʻonoʻo he aha ka kakou hana ma hope o kela I hiki ke loaʻa I ka waiwai ma ka hale.